ഇഥേ സമയ സമയ പന്ദേല തൈമ് തൈമിത ബഗി। ഏന്കേല പന്പുനനന്ദ ഏന്കേല മന്സേര ബേതേ ബേതേ। രേഥിതേ അലഛനേ ബല്പുന്ദു സമയ പന്പുന ഇഥേ। നിരന്തര വത ഔ പരിഥു ഓപുനന്ഛനേ ന। നനിഥന്ഛനേ ഔ ഇഏരേഗല കപുജി ഇഏരേഗല। ഉന്തുജി ഔ ഇഏരേഗല കപുനല ഇത്സേ ഔ പോവൂന്ദ്। പുന്ദു സമയ ഇഏരേഗല കപുനല ഇത്സേ പ്രതിയോന്ജി। സമയേല ഏന്കേലേഗേ ബേതേ ബേതേ ഏദ്ദേ അവകസന। കോര്പുന്ദു അവകസന ഏന്കേല ഏദ്ദേ രേഥിതേ। ഉപയഗിസവുദു ഇജന്ദ ഔ ഏന്കേലേഗേ ബന്ഗപുന്ദു। കേലൌനിസതി ആയസ ഏന്കേലേഗേ സമയ പന്പുന। നിദന വത പോവുന്ദു ഉന്ദു ന്ദപുന്ദു ഐകേ കരന। ഏന്കേല ആയസ വതിതിന്ദ ബുഖ ഏന്കേലേഗേ സ്തഗേ। അന കേല്സമ തുനിതിന്ദ ഔ മാഥ ഉന്ജി കരന। അതിപുന്ദു ഔവേ ഏന്കേലേഗേ കുശി അതിതിന്ദ സമയ। പോപുന ഏന്കേലേഗേ ഗോഥ അപ്ഛി ഇഥേ നന്മനി। പുത്തുന കേന ജീവന ബുഖ ഉന്ജി ഇനസഹിപുന। ഉന്ദു മാഥ ഉന്ജി സമയേത കാല ഛക്ര അതിപുന്ദു। ഏന്ഛ മാഥ സമയേത ബഗി ബേതേ ബേതേ അലഛനേ। ഏന്കേലേ ന ബഗി ഥലേത്ത വഥുമുദി അപേ ഏന്കേലേ। സമയേത ബഗി അലഛനേ സതു വഥുമുന്ദു അപഗമ്।